<hesitation> Igny zany kolokolonala presque mampiasa an'igny. Izy zany lafa avy gn'andro <hesitation> ririnina de afaky mivelatsy i de amin'ny alalan'igny koa i zany afaky miaina kelikely izy; zany hoe misy avantage bebe kokoa afaky manao koleran-kazo maro karazany zany izy.